מ'קען מאכן געזונטע פיצא אינדערהיים, ערשט דורכן נישט צופיל צוקער און די טייג, און נישט ניצן קיין געקויפטע קעטשאפ אדער טאמעיטא סאוס וואס איז נישט געזונט. מ'זאל מאכן אייגענע.